في أحد الأيام ظاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، كانت الطيور <hesitation> تحلق معًا عبر السماء الواسعة، لكن بسبب الرياح والعاصفة المفاجئة ابتعدت عن المسار المعتاد ضلت العائلة طريقها وتفرقت عن بعظها البعظ في السماء المظلمة.